إذا كان بإمكاني السفر للفظاء كنت إني بقبل هالتجربة المثيرة، فكرة إني أشوف الأرظ من الفظا واتأمل النجوم والكواكب <noise> شي يخلي القلب يتحمس، السفر للفظاء إذن يعتبر مغامرة وحابة أتعرف على أسرار الكون واكتشف أشياء جديدة، وأحس إن تجري وعاذي راح تخليني أقدر جمال الأرظ أكثر.